Tima rule xkwa ka mieti na kan loi xualoi tikatan la mastik xulas tantita kan lo oli dolanrska tatita kan fut per kanun ma cotimanale chuna lei xtita kana ne tika kanesu tera matikan ni nax ka deporte ma te lollichi ne lei tobogan noterlo chgan wa lei winxo practicar la kapa ma te loi wa setin cha ka nun titanekan nikan kala kon ka bel mari titan tekan tea tita kam runkan comida ma ka traste ma dga kam loi xtial kwalkier cosa tina kamkarp an titita male ni nax ka deporte ni nax juego matele llichi tekma